Haliho ebisoro ebikabeha nabi byamabya ibiri ngomwanyumba bikasiba ahu, sibiwithe obuyonjo, ebisoro nge mbunu, ebisoro ngende, ebisoro ngembulhi, bikasiba bikayiniayiniaku, so siwuwithe ngokuwanga byoya. Aliwe abandu bakana byowaya betu wamabya isiwangakyoya bikatsuka eribya bikabeha kyityakyitya iwayisangana wukakyilhabaku ikyabeha kyityakyitya.